अगर क्वे सहेली मेरी भेैर बाटिन औण्डी भेर देश बाटिन ता उते मी आपा देशा हिसाब से कपडा ल्योन्ड ते ब्वोलु सरदिगा मौसम मा आली ता सरदिगा कपडा ल्योडो ते ब्वोलु अर गर्मी मौसम मा आली ता गर्मी कपडा ल्योनडो ते ब्वोलु, अर सूट ची वी मु ता सूट ल्याली स्वेटर ल्याली जैसे की वी शरीर धकयु रोलु अर ता आपा देशा हिसाब से में वीते कपडा ल्योडो ते ब्वोलु।